که وخت ودریږي ټول انسانان په بشپړ ډول خپل ژوند ودروي او يواځې ته حرکت کولی شې، څه به کوې؟

ستاسو د کلو په ځمکو کې کوم سابه کيږي او تاسو کوم راپيژنی؟ نومونه يې واخلئ.

پيسې

که ما کولای شوای چې د بل چا په څېر ژوند وکولای شم، نو ما به یو اتیا کلن شخص انتخاب کړی وای. فرق نه کوي چې هغه د کوم هېواد، کوم کلتور، کوم جنس څخه دی؛ صرف غواړم د هغوی د ژوند <hesitation> د کړاو

د انرژۍ د نوي کيدو او نه نوي کيدو وړ سرچينې منابع

د الله شکر ادا کول

زما په نظر، صداقت، رښتينولي په خپلو ورځنيو کارو کې حاکم والی او هغه ته… په صداقت سره د هغه سرته رسول د دې سبب کيږي چې په تولنه او جامعه کې د اعتماد فضا رامنځته کړي.

زما په اند خو دا درې واړه ښه احساسونه دي، خو که چيرته انتخاب له دې درېو نه يو وي، حسد بايد ليرې شي.

زما په اند، رښتيا ويل خو ډېر يو مثبت صفت ده او ښه خبره ده چې وويل شي، ولې ځينې وخت د سالم مصلحت لپاره، البته نه دی مضر مصلحت لپاره دروغ ويل. شريعت هم ورته جواز ورکړی ده او ښه هم دی.

<hesitation> د زما په اند که چېرې صداقت موجود وي، یوه خبره باانصافه خبره وي، لکه داسې نه وي چې یو دوکان کې نرخ یو قسم وي، بل کې بل قسم وي. دا ښه خبره دا ده چې دوکاندار هم یوه خبره وکړي او مشتري هم. که دا محیط هم په دې عادت وي چې وخت له ضایع کېدو نه ډډه وشي او ژر سودا وشي، یعنې بیا په دې صورت کې چنې وهل ښه نه دي. خو که چېرته مارکېټ او بازار <hesitation> په همدې شکل شوی وي، لکه د افغانستان بازار چې دی، بیا دا نو ښه او بد پر ځای پرېږده چې بېخي ضرور ده. که چېرته دا کار ونه کوې، بیا نو ممکن په تا باندې بدل مال خرڅ کړلی شي، ممکن په ډېر قیمت یې درباندې خرڅ کړي، ممکن ته ډېر ضرر وکړې. باید د دې په خاطر چې ځان له تاوان نه وژغورې، مجبور یې چې دا کار وکړې.

که ماته واک را کړل شې چې په ښار کې یو قانون بدل کړم هغه به دیموکراسې وي ديموکراسي قانون به زه بدلوم او پر ځای به یې اسلامې شرعي قانون دي ټولو اصولو سره تطبیق کومه

زه چې له کار څخه بيرته راشم نو ځای څو ژوبڼ ته

جرګه د شخړو او دعوو د حل لپاره د پښتنو یوه کلتوري <hesitation> سیستم دی چې د محکمو پر ځای په کلیو او بانډو کې، او د هېواد په ډېرو پښتنو مېشتو سیمو کې کارول کېږي. په دغه سیستم کې د کلي مشران راټولېږي، د جرګې لپاره یو مشر ټاکي، او دغه مشر د دواړو خواوو، یعنې د چا لخوا چې دعوه شوې ده او په چا چې دعوه شوې ده، د دوی د دواړو خواوو خبرې اورېدل کېږي. دوی او د شخړې د حل لپاره بیا همدغه

که مرګ نه وای، ژوند به هېڅ ارزښت نه لرلی. او همدغه مرګ دی چې انسان ته یې محدود کلونه مهلت ورکړی دی، چې انسان دغه مهلت خپلو موخو ته د رسېدو لپاره کاروي، او په ژوند کې هڅې او <hesitation> تلاش کوي، تر څو خپلو موخو ته ځان ورسوي، بریا حاصله کړي. او که چېرته مرګ نه وای، نو هر سړی به بېغمه وای چې زه خو هسې هم نه مړ کېږم، نو

دا د هر چا په ذوق پورې اړه لري. ځینې خلک دي چې کیسې خوښوي، او خصوصا ماشومان، هغوی کیسو ته ترجیح ورکوي. او د هغوی میندې او پلرونه د دې په خاطر چې خپل ماشومان په اسانۍ سره ویده کړای شي، هغوی ته د پخوانیو مېړنیو مشرانو او همدارنګه ځینې تخیلي کیسې کوي. دغه کیسې ځینې وخت مثبت پیغام لري، ځینې وخت منفي پیغام لري. همدارنګه ځینې خلک کوشش کوي چې خصوصا لویان چې کتاب ولولي د شپې لخوا.

که اې آی له انسانانو څخه هوښياره شي او نړۍ اداره کړي دا به يو ستر انساني ناورين رامنځته کړي ، لومړی دا چې ټول انسانان به دندې له لاسه ورکړي او د خپلو ورځنيو اړتياوو او خوړو تر لاسه کولو لپاره به هېڅ عاید او پیسې ونه لري ، بل دا چې اې آی انسان نه دی نو هغه عاطفه او احساس نلري په انسان به رحم نلري او ټول انسانان شاید له منځه يوسي، بله بدي يې داده چې اې آی